Ngel mobel e ngel wooɗi sanne. Piri maggel duu tiiɗaa tinna ɓamu ngel so a ɓamaayi bannda ɓaman. A yiyaayi no ngel ŋarɗiri. Moteer maggel duu ana moƴƴi sanne. Nden non min kaa e hakkille an fati accu goɗoo walla bannde wara sooda ngel taweene aɗa waawi soodde, e ngel haandi e maa.